In haɗ tumbaɗubo duk ghada mogaɗyana na wurka <hesitation> minti alfanga, minti tghasa ng, ai da bugha tabugha manaɓo. to aya vinana kanana na thina voghe giya. To thina voghch vonana nada thinta thinunda da vditakunkanana nada thitalha kaza tina kano. Vita ɗaulaune awivula tinar ha. Yanʒu vananakana thina voghe yanzu hinkana sa tugthida amayanʒu ambaɗa shikefe ambaɗa shikefe gol ndkana. Agha sufsi kana, aghayana kanana anat damalin na tunughkana tsotstsots hin tinanami, tsotsetso hin tinami. To kabga gwaɗa vayana vita haɗinarha da mog kun kanawa da mɓaɗu mɓaɗaɗi. to anan hoghe korul gwaɗ ngana ndaya kaɗo guda tsakalftami lahunda sufla magata tagha suɗokuo. Har supsa hang kna lagala hanye to yakaɗana kana aghdina moge tu mogingo, kyalma gulenye mog tubga shakwiɗe. to vita yab masa da thuffa thach kanana masa davaya nʒuko. To sa karaɗna sa damog aghdindre, kg yakaɗ na dajeb damog avlaghunul buna. Masinati. To anuzanga kor ndayakadna kanana agha ina damogulo lffsakala tundo winka kakɗayin ɗamal ndeche, nagu da kormech nda dʒiha lagʒuɓayakana. To guda karmeche guda sufta muʒanya kana, nch gulen, gutsakalaf tund kag uʒanya a’a yaɗ nda alimuma. Ina. Hayin da kwazav tina vayi. Tunda putaputa nech ghuguntundo. Agha yakaɗku ghanghutundna awivula dʒira lunda hagat yakaɗ ngne nda ndʒira lunda nagaf nechna, adʒarala laɓavavtache, ghagavtal tund kada, kaɗa haha dadun kol dʒavata da jeb hang dan thma tahang. Nahang gulenye inmunda ɗaulang ɗamoghange. To magavayayin nagu kyagata kana to unda mulatumula dadamunye sufsa hang magamaga hand kana. Lunda kol dʒavata gulenye ana nʒuk nganana. To ko mɓate maga keghe sh pengaɗa da uɗabvana ʒaku. Nʒuk na tumbɗaval, ana mbuɗavata ndina, ana mbuɗavata ndina, mbuɗavat ndina voyab nʒuku. Aya vana kana, aghayakana sufsi kanana, nega damal vala kuyuko kwar tnaho kwar tanab, kwara tanal vaghna la kiyuko, kwarar tanalo kwaral tana vaghna la kiyuk. To nasamunda dʒighas lahana kana da kor tugwaɗnana, butanchin kaghre haha mamunda nʒufu tadiya. Hahaɗinunda ɗauch da moge buna, ana paputana da tsakdka tundana awamaga tina vaya awa maga tina vaya da korka ndundre haka da koru. To vanana kana oyana kana tɗamaluk aghdina kana koral tana koral tana, koral tanana. Da nʒaf gach vanan kaghi. To agha gwaɗa lumu kana hatagaftu. Safarafari luma. Fara, dadamun safana fara muluwutu, farafari sa dʒovo, daradari dʒovo to avla klada zala zu zaɓ ngastana donaltrump kowe gahang na ah hanbi tavultinawo, kwaɓa na todʒina paputala hambul taval hinawo winka pun piyat kwaɓa. agha lunda sa tathagh furmi avlaɗkana, agha kalavukala hanye, to kag kyalma gulenye, alunda sifta gulnye talmako tumaginye gahang nana nahange tavul tina mudʒinha chiɓ turedno. Na nanyo vita hula hanagna da ngulma gwaɗa chib tunda chibulna da ngulmo win gahang. To ko mbata ne inunda da dʒovya ko mbata inunda da dʒovina dara ba nʒa luwo lapiybuni, kahuɗahang, dara nʒaluwa lapiya zavakegh yakaɗ tia ngane, dama inang daɗamunbe sa tabul tina munduni. To kabka yakad tala kana, ghawi wi nʒave ndʒove tina kamana nagu achuhura nahanye golo ka duɓal tudo, ka dural luluwambada, agha luwambaɗakanu tatana, ko mbata nʒava va luwa yarwani tina na nepeɗe avlaɗi ribane daʒi andiyi, neda magdachi, to amm masa dʒuka luwan mɓada kana chuhura vaghna nʒukina wurkana ana masa tuvʒa hankal mi, nana maɗaghbuki, ko mbata mta ndamtiya ko masa hmai ndilna ma daghbuke. Hadina guthita kana vanghna luwu. Fakukwe tadzasna kana kwoʒa kwoʒa aghala gulagula hanayin ndehur amba dadamun be kaba damulayeta kakka yaɗna yesa bughat lahama aghdina, yequuɗeye davra vuratafa sukogha. Dahyɗa da hyɗanyeb tima towo milbuni. Kabga unda taikayene wedaʒavadayin kama aghdiya haɗu, aghayayin kana hadada nʒida antobayinggu, dada maga makaranta gula huɗu, dadun da maga siyasa gula haɗu to nʒuk ngana shedadamun nganeya ambarka dadamunna davuruke an luwa tadiya, vita nʒagha vavra luwa tadiya ko nuna da dʒakha nda nqulma, to ko mdɗa moga kghchina, duk ma kabanukulna kana magal tahalna magal tanal na, kab ga gwaɗa duniya, ei to sasaga ɗa vukuvra ko mbata damtuk ankenkama tala da damun sunata dahmaka davuta kadam tala dadamun sunata. Ana dadunda damtuk anduɗokma, inunda da mogul ina vuk durmuke tic mogika. Ana daɗu damtuk nanda vuk alfanga ma inunda damog dada durmuke mogika, sunab chewa agha fita kurarana dadanungu. Tala dadamun sunat fitunda da da damtulq tak und. To vita kafkla dadamun shanfegh na, tala kagha nda dadamungagh gulen suna tinunda amdiyaka. To udʒina daɗ ne gwaɗunda koriyo, kaɗa mbata da keghche, da keghchna da vayach.